Kuliner di indonesia yang sa tahu itu yang biasa pas lebaran kalo kita pergi ke <hesitation> berjabat tangan begitu di tetangga, paling itu soto soto makassar itu a paling suka beda dengan soto orang jawa ini kalo disana lebih ful daging dibanding disini disini sa datang sotonya itu pake nasi, sa kaget kalo soto itu pake nasi, terus warnanya juga beda soto makassar sama soto yang disini, terus, bakso, bakso disana itu. Banyak <hesitation> lebih banyak dagingnya disini juga mungkin, tida terlalu rasa daging ya, biasa lembek lembek tida terlalu keras, terus mungkin cara pembuatannya beda ato de pu bahan bagemana. Pokoknya kalo disini <hesitation> sa kurang suka terlalu makan makanan, yang lain lain karna tida sesuai kaya disana kaya bakso ato soto, stelah itu. Bakso, bakso kalo disana tu <hesitation> beda sama disini tapi yang jual itu orang jawa juga. Terus. Bakwan, goreng gorengan, kalo bakwan disini tu kebanyakan sayur tapi kalo kita disana itu pake daging kaya mungkin udang campur tahu.